Gne fomba fisitriane biby hiarovany tena zao magnano akô e valavo zao raha izy misy raha atahorany tonga da misitriky anaty lavaky izy, magnano akô e piso zao tonga da misitrika andragno malaky izy na misitriky ambany latabatry agny, gne bibilava misitrika anaty lavaky koa, e sokatry zao tonga da akemitriny agnatine gn'arakapasiny agny gne lohany.